मछली सब एक दुसर से बहुते तरीका से बात करे छे। ओकर बहुते तरीका छे जैसे कि ओसो आवाज से। रंगरूप से बात करे छे गंध देके बात करे छे आऊ बहुत। ही तरीका से बात करे छे शिकारी से बचे ल बात करे छे। एक दूसरा के संकेते देई छे लड़ाई के दौरान मदद करे छे। साथियों चुने छे बहुत ही तरीका से एक दूसरा के कम। आवे छे। ऊ बहुते परकार छे बात करे ला।